اکھ ہتھوڑا چُھ ممکنہٕ توانٲئی ذخیرٕ کٔرتھ تہٕ پتہٕ اتھ توانٲئی ہنٛد استعمال کٔرتھ لکڑٕ منٛز کیل دباونہٕ خٲطرٕ لکڑٕ منٛز چلاوان: